Aguƚyeara yayuvangaiño tembiure ikaviko ñamae mbovi vae ko yaguata yaja ye ñamaerenda pe, jare yaikuakavita aguiye vaera yaruiño jare ñañombati kavia ñanoi o opavoi yayapo, yaruta yae ñañombatita jare yaikuata mbovi ko yayapota tembiu yau mbaera aguiye mbaera oikomegua yandegui isobarayae